Hen shi ga̱ɗong pa̱ naan aa shit ga̱ɗe na̱ tong shin yi, aaa shit gwopneti, gwopneti muop ɗe la aa ma̱shin <hesitation> ottaking alkaweri ga̱pe ma̱ mang dega̱ tong keeping tim, hen nda̱ mat na̱ nda̱ jap na̱, tong ma̱twoot ma̱ plan tim ga̱pe tong ma̱shin, mɓit hen la yool mbit kafin hen shin aduwa, mat na̱ riga ɗan sa̱ mmen, seen hanga̱ɗe ga̱ɓaan nhen, hen suk san hen shin shiri jap, hen shin shiri hen shin shiri hen muan shit, ni shin shiri pa̱ jap pa̱ jap muen makaranta, ni ya waar zak muan zak lutuk muk ga̱pe ni nɗe la shin yi, hen la muan ga̱pe shit hen a pv clak, hen nɗe la shin pv yi, hen nɗe la ƙwat ƙwat yi, hen nɗe la tong yi kuma hen bi tim ga̱pe gwopneti pa̱ hen ɗe hen shin yi, hen la muan shit kerfe pa̱ƙun, hen wa kerfe feer, hen la wa, hen wa da̱ru hen sang la san, hen tang pe aram twoot nda̱ ma̱shaar na̱ ɗe ma̱ totona ƙwal ga̱pe tong temeke men yi, amma̱ ta̱ bi ga̱nshin la ma̱na ga̱ɗong, ma̱shin ga̱ɗong ƙa, la ma̱na ga̱dam ma̱tem ga̱dam ga̱pe ɗe, la ma̱na nda̱bi ga̱pe tong paru ba, gaskiya tong ma̱tem gashi nang nƙong ga̱hok, kuma hen nɗa̱a̱n shit ga̱pe hen nɗe shin yi la bi ga̱pe hen nɗe la kat yi hen haɗa dip nda̱ maar, hen hen nɗe haɗa ga̱maar ba hen tong kat sa̱ntiem ba sool makaranta zem ɓop ba sool asibiti. Sool ma̱a̱r zem ɓom ba, sool ma̱ɗem bi ga̱pe tong bi nkong zem ɓom ba, la ga̱ muan dega̱ shin bi ndsa̱ na̱ ho ko mima, zem a sool, sool ga̱pe ma̱zem nɗasa̱na̱ de gwopneti, sool hok nɗe nong kai ɓak nda̱ ɓak ba, toh lutuk ba meleke ko mma̱ hen nɗe la boolnaan yi ɗe naan ga̱ ɓom puezung muop yi ɓe muop ga̱shin ampani yi ga̱ zere fi ga̱ɗe muop, a muop ɗwaar kasek muop ta̱ ba, a men ba ta̱ ɗi mpe hok, bi ga̱pe la a mmuk gurum ɓi ga̱pe la a muk ga̱pya muop ga̱pa̱ ga̱pya harki nanjeriya, domin karce time ga̱de ga̱shin a mma̱ ka toom, so men ma̱ɗe la ma̱shin shit yi men ga̱ tyak men game ama puanang ma̱ man ɗa, ko kuma problem hola a damuwa hok ko a daga puanang hok, ko a daga federal hok ko a daga state ho ko a daga local government ho, ko a daga nnang ho, ama ga̱ ga̱me ga̱ man ta̱, so karce muk, hen zem yi dang yit dega̱ ɓool ga̱, kambok bi ga̱pe ma̱de la ma̱na yi nɗasa̱na̱ dok a pa̱na̱ ɓa, kokaci ma̱nda men ma̱kat bi ga̱ soki, ma̱shin ko mma̱ ga̱ soki tong ma̱ muen shie ma̱buk genda ma men, nɗa̱sa̱na̱ la ga̱kat la bi ga̱, ga̱ saam ka ba, la ga̱kat la bi ga̱ nierang het ga̱, gok tiem ga̱ haan ga̱, ma̱ɗem bi kem muut ga̱, ama kafin ga̱ munt, a mma̱ nda ga̱shin yi ga̱pe ho ga̱pe oh gwopneti

Kuma ma̱ɗe la ma̱ using time ga̱bi ntat nda̱ ɓit ga̱bi ntat ladi ma̱ muen dega̱ ɓool naan de naan ga̱ shenja men yi ama naan, nɗe la shin ampa ni ga̱ men ba, ma̱nɗe la ma̱ shin ampani ga̱ kwal naah ɓa so ko wuro ga̱da kus nda̱ naan domin ma̱nɗe nkarce zamani ga̱pe ko wuro ta̱ ɓoot dega̱ pa̱ lisapi kasek muk, karshen zamani, so karee zamani ɗa kwal wei oh, hen, hen tong mang ga̱shir wani ko wuro tong mang mmuk wani, tuun na kem tuun ga̱kem, shep so karce muk hen kwal hen ni, hen hen zem dega̱ ɓool a gwaopnet, muop ga̱shin koka ri ga̱ɓuen mutani ga̱pe muop nɗe la swa wala yi nanjeriya shini nna̱ sa̱ dega sa̱ nlu yir weel, <hesitation> kuma muop nɗe lashin bi ga̱pe shape men yi nɗasa̱na̱ ga̱pe muop kwat state government muop kwat local government level bai a laifi mov, ma̱shin yi mmuop, wan men sool hok wa ba, kambok hen zem ɗe gwop neti muop ga̱ ɓuen yi ga̱na muop ga̱na men ndip men nni, laa ga̱ la gok ma̱ muen asibiti ga̱shak ma̱ ruwo moto ga̱shak, ma̱sa̱sa̱ ga̱shak ma̱kwat sool makaranta ga̱ shak, ɗemga̱de bi kem, ama muop tong shin wariya wei laifi hok aɓak laifi hok apuanang, naan ga̱man ta̱ sakani ga̱ nda̱ naan saka ni muop nda̱ waan muop ga̱puat fili ga̱tem gaski ya doma kat yi ma̱ muen muen ga̱shiak nda̱ muop, kuma nɗasa̱na̱ ma̱nɗe za mani gɗpe, la ga̱niang de ga̱tem gaskiya ba, muop tang kwal yi ga̱tem gaskiya ba so hen tem gaskiya dega̱n pa̱ bi ga̱pe nɗe laweel hen yi ndɗ gwopneti muop